Bɔ e itsuurua ta aʒɔɛ <hesitation> ana ʒɔɛ nu yovone bua wu naʒɔɛ nitsunvu la. Ɛ anavani nu tatɛkʋɛ bɔ ɛɛ muekele la ɔa ufʋnedni ɛdi, aba kutu yokelee toƒɔ, abakutu yokelee yonemi Ee bɔ wua ima la kuyɔ kadu naili buamɛɛ abakutu okelee yovo ayamɔ ee a abakutuu kele <hesitation> anaʒɔɛ nu muu.